आणि त्यात खातीर माका तुजो अभिमान आस। तुका खूप अनुभव आस आणि म्हणानत। तु खयचिय परिस्थीती एकदाम शांतपणे आणि। सहस हैंडल करपी <hesitation> मी सुधा। तुज्या भाषिन आसलय आणि तुमच्यत। <hesitation> भाषिन खयचिय बिकट परिस्थीती। हैंडल करुन शिकालालय जल्या बरा जातला असला।